Nah selame kami di doson kak kan dapat banyak la kanti- kanti betemu di acara- acara kan, acara pesta acara ape kan temu ge kanti- kanti ku kak kan, ade yang tue ade yang mude kan model tu, nah jadi ade yang mude nya kadang- kadang umor pay due poloh, ha kan die kan betemu di anu di acara, acara pesta, acara nikah, cak betemu dengan anu ha sape tu sapran umpame kan ha tu seomor dengan ku he kan, ha itu kan bukan kanti betemur itu kanti eh belayao kan sampe tue kan, kadang- kadang betemu la dengan kanti yang name cak saharuden, saharuden kan masi mude, betemu di jalan kan, "mane mang" "mane yong" kan kate he kan yong ni yo ha "tolong yong" ha kan akhir e betemu ha sang oy toboh galak betanye "nga anak sape" "o aku kak anak anu yong, anak asan" nah "oh asan anu" he tu de "asan mane kan ade banyak asan doson tu", he je e asan anu, asan belong ape kan, ha asan kencot kan ade e ye tu kan, ha ni supaya wong tau, "ha dem aku ku kak anak asan kak bu anu day belong mate e culeng tu na" ji e ha tu "oh anak asan tu" ha tu anak e tu gek yang kenal dengan ku tu, yang tau dengan ku tu man bak e ku dak la cuman nemo name e be. Name tu kan, nah men nak norot anu kan laen doson, cuman sek doson kak dak jaoh ige jak doson kite kan, tu lah kanti- kanti an ku kan, kadang betemu di acara ape eh name tu ulang taon desa betemu kadang tu laen doson tu, ade betemu asan doson tu, umur e empat lime ha tu hobi e nge nyabung ayam sikok tu ade hobi e tu tukang anu nontot anu ape tu ayam be ayam utan tu ayam bruge tu, ha lan gale dak tek gawe, dem motong tu dem ye dak balek berayao nontot anu asan tu nontot eh ayam bruge tu tergantung e borong e, nontot borong nah tu pake polot he tu, ha jadi ayam tu di polot kai petang e pai nunggu ka kalau kene polot kak, ha tu, ha tu hobi asan ngan tu ha ape tu kanti ku tu, ha tu men obi ade pule yang hobi e tu balayau cuman anu non nontot anu, nontot ape nontot eh barang- barang anu kak ape name tu eh kolet- kolet imau tu kan ade yang bani ha tu. ngajak uwang, belayau ha nontot anu pakai mandau atau di anu e buat e ape name e tu jebakan jak tajor ape sebangso anu eh itu name anu asan tu hobi pule, ngan nontot anu jual, jaman dulu se kak dak bani lagi, jual anu tu dapat imau tu dak jual kulit e, nah tu kan, ha tu ye biaso masang anu masang ranjau he tu masang ranjau, nah agar isok masang, pagi malam nyingok nah biaso e ade kadang tu use ha tu asan hobi kuat tu humeh tu nah tu cerito e, men yang laen tu dak tek pule tu, biaso e la dem tu belayo ke umah jam- jam lapan tu cak bahauni tu bahauni, kanti ku tu dak pule ye dak hobi kan hobi e tu kan anu bae, belayo ke humah wang ngerokok, ngopi dem kadang- kadang tu bahauni ngajak maen gap, maen ape kan, maen gap tu kan kanti- kanti ku tu kan kerne pak kpala doson kak dak tu <hesitation> sampe njok tau ngan wong doson tu "yo mun maen gap tu jangan malam ige kamu tu" ji uji bapak kepala desa kan, mir amir la name kepala desa tu, ha jam la jam sebelas la bubar nah maen gap. Nah, akher e tu dem jam sebelas la dem bubar, kerne ngape okoran le okoran lampu tu memang beno, lampu tu kan lampu serongkeng, lampu serongkeng tu pakei anu minyak, nah di ku lampu serongkeng tu di pumpo nah idop ye tu memang bertahan sampei jam due belas nah tu kan, dak lebih dari jam due belas ha jadi kite tu oleh pak kades tu, pak kpala doson dem jam sebelas tu la mati lampu tu ya, ha e ade juge yang la ji pak kades mun kamu ndak lagi ji pak kpala desa tu nah ao dem kamu anu be uji kepala doson dem ambek anu na bolo njok sumbu e njok ayong minyak e dem dak usah pake lampu lagi, ha tu tu hobi e, kpala doson ngajak maen gap tu nah kalu yang laen tu dak tek he tu, jadi ngompol di umah ku tu kan, ha ngompol kadang- kadang tu ade yang kanti- kanti tu yang laen ade yang ngunde kopi ngunde ape kan, nah sambel ngopi sambel maen gap nah tu tapi dak pake sen ye tu kan, ngabes waktu be ha jam sebelas bubar balek, ha tu cerito e amen ngan anu kanti- kanti ku tu, dak tek pule yang anu yang macam- macam la dak tek lagi yang dak beno gawe tu kan, memang hobi dewek- dewek ade yang hobi nontot. Ayam berugo, nontot di utan, nah ade yang hobi e tu masang telajor, ha telajor ikan nah ye man telajor tu dah nasep padek jangan maen- maen pasang sepoloh tu kene gale, kene an mantak ikan yang mahal di kudu ikan sema tu oyy be sen tu kanti ku kak tu oke ha a.